Mansa, biriŋ ala ye mansa sitifaanoo, a ye mansayaa nafoo duŋ ila luŋ miŋ na. Wo luŋ noŋ i ñanta ila dookuo loŋ na. Minnu ye i tanbindi i be saama nafaa ñiniŋo le la. ila fita miŋ na ila saatee to, ila fita miŋ na ila bankoo kaŋ. niŋ i taamata wo siloo la, i ye la mansayaa daa faa le. Waraŋ moolu lafita muŋ na i maŋ a soto. Ite ye miŋ soto, a ye kaañanta i kuŋo waraŋ ila famio la waraŋ minnu nakkita ila i maŋ nafaa soto. I siita moo bee le jee, i ñanta nafaa soto la i ye le i lafinnna kuolu la: muŋ keta jii kuo, kuraŋ kuo ti, muŋ keta baluu kuo ti, muŋ keta boori kuo ti lopitaanoo to, niŋ i saasaata jaararoo ye sooneyaa, aduŋ a kunmaayaata baake le mansa ye puru ka moolu maakooyi.